Ada'aña ada'aña atiu ja a kuiiniina taja vibora io yu'unaxi porque taja ta vitnaanika jiaani koo in yoo jandeku pa'ana ku'uña teekatiuuña nuunve'ena te derrepente niixe'ena teende'eana tee vaadee uu kaatiu nuun ventanana ja yuunka te niinxu'unaxi te nitniinna tenixe'eninaxi te vichi ñu'uxi niiñi ja niixeechuparxi pa'ana tee pues jiaa yu'uadaaña porque pa'ana akuujaakaña ja ja ka moverña ndee ki'iña aja kaakaña porque kaatiuuña nuun cama te jiaa ku ja xeeni'inina ja tativichi jiaa ña'a yu'unaxi.